ګیټار هم یوه موسیقي اله ده چې تارونه لري. کله چې د ګیټار تارونه ووهل شي یا وکښل شي، تارونه نڅا کوي. دا نڅا د هوا څپې رامنځته کوي چې زموږ غوږ ته غږ ښکاري. د تار د اوږدوالي، ضخامت او د کښلو طریقه د غږ رنګ او لوړوالی بدلوي. ګیټار په دې ډول مختلف موسیقي غږونه جوړوي چې ډېر خلک پرې مینه لري.